أختار لاستماع الموسيقي-الس- الكلاسيكية، <hesitation> ينطيني عمق عاطفي، <hesitation> ينطيني استرخاء، وتركيز، والتاريخ، والثقافة اللي تحملها الموسيقى الكلاسيكية تاريخ، وثقافة عريق جدًا جدًا جدًا، تنوع أساليب ممكن إنه يشمل <hesitation> أنماط، وآلات جدًا جدًا متنوعة، يجعل كل قطعة تجربة فريدة جدًا جدًا.